Baaro kam e mari taayaare e juuɗe jogolle, taa tumbi kare maa nder, sey njogoɗa juuɗe jogolle ɗen, 'yetta nga naftiraa e ceembe maa tuuroɗa, taayaare nde waylitoto, ndilla njaha nde suwaa, jippinaa ko koccu.